عندي خمس درايش في المكان اللي أشتغل فيه. كل درايش كبيرة وتدخل كمية كبيرة من الضوء الطبيعي. ثلاث درايش يطلون على الحديقة، ومنظرهم جميل يطل على الأشجار. الدريشتين الباقيتين يطلون على الشارع، ونقدر نجوف من خلالهم حركة الناس والسيارات. الدرايش كلها فيها ستاير يمكننا التحكم- من التحكم فيها عشان نعدل كمية الضوء اللي يدخل منها.